<noise> toh – toh Foi wo haŋkaŋ magase bara gate din din gonda kayaŋ miya bobo no gaŋa ni fai ma kaŋu, din sinda kayaŋ miya bobo ni foi si kaŋu, wondikwa kulu kaŋ gaba inga mama foi kani maga se ama daika magi kalakala kaŋ gaŋaŋ iga daŋ foyo ra kaŋgaŋaŋ foyo ma kaŋu magase, zam din maŋna daŋ foi ra gaskiya nisi ma ni fayo kaŋi. Borchindi isa dai ka no amma di waŋdai nwarai maŋ te im kakate bara ga indi ima kakate zinini chine, wadin asi bori ikwai gin ha da, bakaŋ iga ne kurnyen da waŋde haŋkaŋ kurnya te haŋkaŋ waŋde te kurnye se iga kurnye hada iga waŋde hada, yadinno amma dai kurnye bumbo daŋa waŋde amaŋa nwa iga ha da, sabida ifose madai ka ase a kayaŋ miya, a fai jina iyakaŋ gwargwado haŋkaŋ maŋba ni gabi madai ka masi zai, nimasi kwam, zama ifose zaitarai si bori irkwai gin hada amma din kai kachechi nigabi waŋe haŋkaŋ maŋba ni gaŋde irkwaimo aga nim din jingar watikulu din jingar ma nwarai irkwai min no haŋkaŋ niga nwa, ni iyalo ma nwa, nima nwa nimin ni nima nwa halin ma barfo no, din gwaŋda ma taimakawa ni haŋgisi se kaŋo da’sinda. Kuma ba bara sinda no bara ka garau niga zam ifose imaŋ garau irkwai man garauyan ganji. Gaskiya dingarau go bara ga mo dimmaŋni bara baŋaŋda indai bara nin maŋnin yafen da, ikwai gin hada zam ifose wadin si bori ba chin naŋkaŋ me aigabai noya.